Anaaf hojii gaarii jechuun, hojii itti gammadanii hojjetanii fi jireenya namaa immoo guddisu, galii namoo immoo guddisu, hojiin gaarii kan jedhamu yoo jireenya namaa jijjiiredha. Yoo guddina namaa kennedha.

Tekinooloojiin hojii salphisuu fi yeroo isaa gabaabsuun jireenya namaa jijjiiruu danda'a. Fakkeenyaaf waan yeroo dheeraa fudhatuu fi humna namaa bal'aa fudhatu tekinooloojiin karaa salphaa ta'ee fi yeroo gabaabaa keessatti waan sana raawwachuu danda'a jechuudha.

Biyyi yookaan magaalaan ani addunyaa kanarraa garas imalee daawwachuu barbaadu magaalaa Minisootaa biyya Ameerikaati. Sababiin isaas magaalaan Minisootaa Oromiyaa xiqqoo jedhamtee waamamtii, Oromoota baay'eetu achi keessa jiraataa, kanaaf Minisootaa sana, magaalaa Minisootaa kana, dhaqee daawwachuun barbaada.

Ani fayyaa koo eeggachuuf waan baay'een godhaa. Isaan keessaa, qabxiiwwan sadii kaasee dubbachuun barbaada. Tokkoffaa qulqullina dhuunfaa koo nan eeggadha. Lammaffaa sochii qaamaa yookaan ispoortiiwwan tokko tokko nan hojjedha. Sadaffaammoo nyaata madaalawaa nyaachuudhaan, hanga qabeenyi koo naa eeyyame fayyaa koo eeggachuuf nan yaala.

"Makmaaksa Oromoo keessaa Kan ani jaalladhu, ""otuma beeknuu huuba wajjin"" jettee sareen isa jedhudha. Hiikni isaas wallaallee miti otoo beeknuuti jechuu dha."

Gaaffii namni jireenya kee keessatti si kakaase eenyu jedhuuf, namni jireenya koo keessatti hamlee naa ta'e, yeroo jireenyi koo gaddeebi'aa deeme, yeroo jireenyi koo gadhumaa deeme, kan na kakaase inni jalqabaa Waaqayyodha, nama otoo hin ta'iin jechuudha. Inni lammataa maatii kooti, jireenya koo keessatti kan hamlee guddaa naa ta'e, kan jireenya koo gara fuulduraatti arkan.. akkan tarkaanfadhu kan godhe maatii kooti. Inni sadaffaanimmoo haadha mana koo ishee jaallatamtuu fi beektuu taate sana dha. Yaanni waliigalaa ani qabu kana.

Gaaffii gaariidha. Bilbila harkaa akkamitti fayyadamta gaaffii jedhuuf, ani bilbila harkaa yookaan moobaayila fayyadamuu baayyeen jaalladha. Akka namoota warra bilbila harkaa kana faayidaa isaa sirriitti osoo hin beekiin fayyadamuutti osoo ta'iin, moobaayila kana baayyee halkaniif guyyaa faayidaa isaa gadi fageenyaan waanin beekuuf, sirriitti kooddii kompiiteraas, waa'ee kompiiteraas waanin beekuuf, sirriitti moobaayilii kana, hanga humna koo fi humna moobaayilii koo fayyadamaan jira jedhee amana.

Nyaata fayyaa qabeessa jechuun nyaata qulqullinni isaa eegame jechuudha. Akkasumas immoo nyaata madaalawaa jechuudha.

Gara fuulduraatti addunyaan kun diimokraasii fi nageenyaan akkasheen bultu nan barbaada.

Gara fuulaa duraatti addunyaan kun sirna Gadaa fi sirna Wal qixxummaatiin akka isheen bultu nan barbaada. Gara fuula duraatti addunyaa qaroomtee fi addunyaa waan hundi keessaa argamu, addunyaa waan hundi iddoo tokkotti namni dhala namaa ta'e tokko argachuu danda'u arguun barbaada. Addunyaan kun dirqama nama hundumaaf, dhala namaa kan ta'e hundumaaf mijattuu taatee, waan inni barbaade iddoo inni barbaadetti kan dhufuufi; humnoonni garaagaraa kan namoota fayyaduu danda'an, kanneen akka qaroomina garaagaraa, roobootii fi humna elektirooniksii garaagaraatiin, ee'aayiitiin hojjetan dhala namaaf mijatee, addunyaan kun mijattuu taatee, lalistuu taatee, otoo hin miidhamiin, otoo addunyaa kanarraa miidhaan garaagaraa ishee irra hin gahiin addunyaan kun akka mijattuu taatee jiraattu nan barbaada jechuudha.

Makmaaksi ani baay’ee jaalladhu tokko, “Obsaan aannan goromsaa dhuga” isa jedhu dha. Hiikni isaa namni obsa qabu rakkoo fi qormaata isa mudatu keessatti ariifatee abdii kutachuu akka hin qabne ibsa. Jireenya keessatti wanti hundi yeroo tokkotti hin milkaa’u. Namni hojii isaa irratti obsa qabaatee itti fufu yeroo dheeraaf bu’aa gaarii argachuu danda’a. Fakkeenyaaf, barachuun, hojii hojjechuun yookaan kaayyoo tokko bira ga’uun yeroo fi tattaaffii barbaada. Kanaaf mammaaksi kun naaf hiika guddaa qaba, sababni isaa yeroo rakkoon na mudatu yookaan wanti tokko akkaan ulfaataa ta’e natti mul’atu obsa qabaadhee itti fufuun bu’aa akka qabu na yaadachiisa. Ani akka yaada kootiitti obsi jireenya keessatti baay’ee barbaachisaa dha, sababni isaa namni obsaan hojjetu yeroo baay’ee milkaa’ina gaarii argata.